Va binamu nighire vengi. Va binamu vakuwa vengi vakee pho Dar- es- salaam. Vengi vakipho vake vughonu. Henaichoo vabinamu vyakwa ni vana vaghiriwe ni shaghazi yeokwa, wavo papa. Henaicho vake vengi naficha furereana micha, na ficha hila kindo kichaa. Na kola kileghire kindo kyaeka kafugia duwichi chindechi chije jadilia tu hamwi, njipangandu hamwi, furere kindo kichaa kimacha kila mndu alehirima kindu vakwe. Mabinamu veru ni veru maana binamu ni mwana waa papa wa kika, maana shangazi ni papa wa kika. Henaicho mabinamu fughire vengi nabifushangire kindo kichaa. Vengi vake vughonu na vengi vakepho Dar- es- salaam, vengi vakepho Arusha voshe niva binamu veru, na vengi vakepho pia Himo. Na Himoo, hangire mashangazi veru waghire wethinau mweru kia. Henaicho mficho wate haindo lichaa na vakirenyiki.